المواضيع اللي انا نحب نحكي عليها السفر والطب والرياضة اللي نحب نحكي عن الرياضة سواء كانوا الاندية متاع الرياضة والا المنتخبات زي المنتخبات اللاتينية ولا المنتخبات العربية وللحاجات هيا نحب نحكي عليها والتكنولوجيا حتى هي نحب نحكي عالتكنولوجيا لاننا نحب التكنولوجيا والاختراعات والتقنية الجديدة